er endurvakin hérna í Ásmundarsafni fyrir hátíðarnar þar sem verk reynslumikilla listamanna eru sýnd og seld í bland við verk minna reyndra málara sum þeirra eru jafnvel búin til á staðnum en öllum er þeim pakkað inn af listfengi

öllu verðbili

öll verkin eru til sölu mikið af verkum eru í upplagi

grafík þetta var haldið bara síðast fyrir sjötíu árum held ég svona sölusýning í

desember sýningunni stjórna myndlistarmenn verkstæðisins prent og vinir hluti hennar er hreyfanlegt já við komum inn í þetta bara í framkvæmdinni og völdum svolítið verk í upplagi af því við vinnum svo mikið í prenti þá eru líka á viðráðanlegra verði hvernig fóruð þið að því að velja listaverk hingað inn já við kölluðum

þremur mánuðum og svo

að fá öll verkin í í hús en við gerðum þetta rosalega skipulega sko þannig að við sendum út kannski tvö hundruð og fimmtíu boðsbréf og fengum umsóknir og völdum úr því hér erum við með grafík vinnustofu það tuttugu listamenn sem vinna hérna á hverjum degi hann Þór Sigurþórsson er hérna að störfum fyrir aftan mig að prenta verk í upplagi nokkrum sinnum áður en núna erum við

einfalda þetta

bara með þau verkfæri sem við þurfum af drasli í kring um okkur svona eins og er á vinnustofum en þetta er alveg svona

þannig að hér getur fólk keypt listaverk bara beint af býli já einmitt bara um leið og þau verða til gestum býðst að pakka listaverkum inn í

pappír sem

var af listamönnum hvernig hafa viðtökurnar verið það er bara búið að vera brjálað að gera rosalega gaman allir glaðir líka listamennirnir

þið kannist við jólaköttinn sá köttur var gríðar stór hann er

og gleðir og hræðir alveg hreint mátulega vegfarendur miðbæjarins jólakötturinn er fimm metrar á hæð og sex metrar á breidd hann er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar fyrirtækisins

skrauti og þau vildu vita hvað svæðið og hver okkar saga

við fórum að segja þeim frá þrettán jólasveinum og og fljótlega kom upp úr kafinu Grýla og Leppalúði og sagan í kringum það og svo

jólakötturinn og þá fóru þau á flug og bjuggu til þeim fannst jólakötturinn vera eitthvað rosa

sem myndi vekja athygli og þannig svona fæddist hugmyndin og þannig vinnum við flest verkefnin að svona draga fram einhverja sögu segja einhverja segðu mér aðeins frá verkefninu sjálfu uppsetningunni og umfanginu þetta

tæknilegt þrekvirki þetta í rauninni tekur að lágmarki tólf vikur í framleiðslu og svo er að flytja þetta inn og setja þetta saman og það þarf að gera plötur undir til þess að festa þetta eru í þessum stíl svona stórum skúlptúr

og íslenskt áreiti íslenskan vetur góð spurning ég þurfti nú aðeins að

strax horft á köttinn sem sökudólginn lítil ljós á trjám hérna til hliðar við köttinn sem voru tengd í sama tengi og slógu út þetta